Meere, temedere, temeɗe diɗɗi, temeɗe tati, temene nayi, temene joyi, temen diegon, temen jeɗɗi, temen dietti, temen jeenaye, ujumere. <hesitation> <laughs> ujunere e teemedere jooni ka <hesitation> ujunere e temeɗɗe ɗiɗi, ujunere jooni ka e temeɗɗe tati, ujunere e temeɗɗe nayi, ujunere e temeɗɗe joyi.